Ko sendi ñyamunda organic e inorganic kanjum woni; ñyamunda organic e hawte e gauwri e gene wuro un hawtatade e kemikal. Ko hawti e bikkol lekkol e nyiri e marori. Ñyamunda inorganic bo un hawte e kemikal ko hawti coca-cola, Noodle, e chondi njareetedun ba Tiara, Jolyjus e gerode ngesa.